Maanaam loolu sama weeding num war a mel. Xam naa de ci li ma bëgg paska kuy dem di wuti moom mënoo wax ni lii ngeen may, lii laa leen, lii ngeen may jox. Waaye ci sama bëgg-bëgg man dina nekk lu dal, lu seempul, lu bariwul yàq maanaam yenn jëfin yi walla yenn yi du fa am su fekkee am naa li ma bëgg, dañuy takk seempul; toggu añ nit ñi añ, toggu reer ñu reer doy na. Du am benn xumbaay, du am mumbaay du ko am man. Man loolu mooy sama bëgg-bëgg.